آ، دوستن ہُنٛد اکھ متنوع گروپ آسُن ہیکہِ واریاہو وجوہاتو کِنۍ اہم ٲسِتھ، یتھ منٛز شٲمِل چھِ: بہتر سمأجی ہم آہنگی تہٕ فلاح و بہبود: تعصب منٛز کمی: ،بہتر تخلیقی صلاحیتہٕ تہٕ مسئلہٕ حل کرُن: بہتر زبان تہٕ ثقافتی مہارتہٕ: تہٕ باقی۔